इन्डोनेशियाऊ खाऊ मुख्याल सामग्री किशंग खिमा राल, नारियल, पिपली, मसाला, फिश साउस, स्रिम्फ्स, पेस्ते, सोया साउस देसके चीजो निज्या। आई हुजुगो तांग मुख्य व्यंजन खीमा प्रमुख हातांग फेमस तोश होडगो पू नासिग, गोरनेघ, सतहे, रेडहंग, गर्डो गर्डो, नासिग पदांग, सोटो, बकसुओ, तेम आइ टोफू देसके चिज्ये बच्या। हुजुगो द्वा ज्घु विविधता खीमा जवाओ मीठा रंग हल्का स्वाद स्या खाऊ ज्या। सोमात्रू गहरा रंग मसालेदार खाऊ ज्या। बालियो हल्का रंग सुगंधित नारियल इस्तमाल बोदि लंज्या हुडवा। सोविवेसियोस समुदरी भोजन खट्टा रंग तीखा स्वाद निज्या। पापुआओ बना हुआ भोजन निज्या। आई हुजुगो द्वा मिठाई खीमा किशंग कल्पोन, डोडोल, स कैपसोल, मत्रबक देसके चिजे। आई तुंगमगो खिमा तेग बाटी, बाजी गुड, जाम्नु, स स्टीलर देसके चीजो दुस।